एबे चराइ सभ बहुते नै तरिका से कोंवाथा सभ बनोसौ । एबे सबसे बहुते चराइ बनावेवाला चै ओथिया इ पोवारा, खह्र हसे पांखी कखोनो एपने पखियासे कखोनो हसे हंस, चिंङनी क पांखी फेरी बितबात के बनोसउ । हसे एसने हिन्का ओथिया बढी जसो ओथियामा इ डारमा हसे ओथिया घरक चाआरमा बनोसौ ।एबे कुन्हुकुन्हु चराइया चैंरी एबे ओथिया पतवा सिसाके फेरी बनोसौ ,उ चराइया के चैं पत्सिउनी कहसउ । हसे कुन्हु चारइया जसने इअ भेल कुकुहालु भेल्, काठखोलवा भेल हिन्का हसे इ ओथिया काठवा सभ जुन खोलईली हसई, तोड्का जसने हसै न ओकरहिमा नै यापन कोंवाथा बनाके याँणा पारसउ ।